نقوله يبدا بالـ الحاجات الصغار، مثلا، يبدا بالـ <hesitation> الطابلة، مثلا نقولو نتاع الميكرو لي يخدم فيها بزاف، هي يرتبها. أي حاجة ما يحتاجهاش يدسها. <hesitation> الصباط من يجي داخل يحطه. يبدا بالشوي بالشوي حتى يـ يوالف يـ ينظم داره.